So tawi mi heɓii hakke yontere hiɓɓere fooftere, ko ni mbaɗan-mi. Ñande Altine nde, mi ɗannoto, mi yaha ngurel ladde. Ñande talaata nde mi salminoya banndiraaɓe e hoɗdiiɓe. Ñande Alarba nde, mi yiyloo ladde nde, ñannde alkamiisa nde mi fooftoo, mi fija. Ñande aljumaa nde, mi jannga defte. Ñande aset nde mi walla renndo e golle. Ñannde alet nde, mi teelaa, mi miijo, mi rewa Allah, heblo artude.